वायल्या जाग्यार जाशे डोंग्रार वार्या चो प्रेशर कमी असता। तार उडीक तापोवपक कमी टाइम लागता। तेक लागून वायल्या जागणी कमी टेम्परेचर लागत उडीक तापोवपक।